<noise> Kannjum telefon ko huunde nde neɗɗo naftirta so yiɗi haalda e goɗɗo neɗɗo on mo walaa- mo o wonndaa. <noise> So on ton haalii aan yo a ɗo'o, aan a nanay ko o wi'ata, nden kanko maa o nanay ko mbi'ataa-mo. Nden haala <noise> kan a nanay-ka ba a wonndi e neɗɗo on. Nden telefon e waɗanee ceede, so a yiɗi a haalda e neɗɗo. Ceede ɗen ko nummbaaji coodataa, kannji ngaɗataa nder telefon ɗum ngam heɓa on kaalda.